tafir eru á launagreiðslum til starfsfólks bandaríska sendiráðsins á Íslandi vegna deilna Bandaríkjaforseta og þingsins um fjárlög um átta hundruð þúsund manns fengu ekki laun á fyrsta

ársins mikið tjón varð á Granda í Reykjavík seinni partinn í dag þegar nýlegt hjólhýsi og bíll brann til kaldra kola maður sem var inni í hjólhýsinu þegar eldurinn kom upp slapp ómeiddur

íslenskir karlar vinna um áratug lengur en karlar á e s b svæðinu breskur hagfræðingur telur íslenskt samfélag nógu sterkt til að hægt sé að stytta vinnuvikuna hér þegar í stað fjölmenni var við opnun Vaðlaheiðarganga í dag elsti íbúi Þingeyjarsveitar klippti á borðann honum líst ágætlega á göngin þótt framkvæmdir hafi gengið hægt andardráttur hjartsláttur og risa gler

augu voru á meðal þess sem gestir fengu að upplifa á sýningunni líffæri í Ásmundarsal í dag

í Bandaríkjunum hafa haft áhrif á launagreiðslur til starfsfólks bandaríska sendiráðsins á Íslandi um fjórðungur

hefur verið lokaður í tuttugu og tvo daga og hafa þær aldrei verið lokaðar lengur ástandið í bandarískum stjórnmálum teygir anga sína alla leið til Íslands samkvæmt heimildum fréttstofu hefur starfsfólk bandaríska sendiráðsins á Íslandi bæði Íslendingar og Bandaríkjamenn ekki fengið greidd

laun á tilsettum tíma í skriflegu svari frá sendiráðinu segir að vegna takmarkana á fjárveitingum verði samskipti við fjölmiðla takmörkuð við mál sem varði þjóðaröryggi eða öryggi borgara vegna þess að forseta og þingi hefur ekki tekist að ná saman um fjárlög í gær var fyrsti ársins og um átta hundruð þúsund ríkisstarfsmenn fengu ekki greidd laun yfir helmingur þeirra hefur samt þurft að mæta í vinnuna deilan snýst um að Bandaríkjaforseti vill fá rúmlega sex milljarðar dollara fjárveitingu í múrinn sem hann hefur lofað að byggja á landamærunum við Mexíkó forsetinn hefur hótað að lýsa yfir neyðarástandi og fá þannig fjármagnið í gegn hann segist þó ekki ætla að gera það strax

á þingi hafa harðneitað að ganga að kröfum forsetans Silja

í raun fyrstu alvöru átök þingsins eftir að

meirihluta og forsetans hversu alvarlegt er þetta þetta er orðið mjög alvarlegt fyrir marga opinbera starfsmenn

hvað getur þetta gengið lengi ómögulegt kannski að

hvað

taka fjármuni sem eru ætlaðir í þurfa að verja sín sæti tvö

til skoðunar er hvort rannsaka á aðbúnað fatlaðs fólks á fleiri vistheimilum en nú þegar hefur verið gert þetta segir forsætisráðherra sem átti fund með fulltrúum Þroskahjálpar um málið í vikunni um tólf hundruð manns hafa fengið greiddar sanngirnisbætur eftir að hafa sætt illri meðferð á stofnunum eða heimilum á vegum ríkisins undanfarna áratugi samkvæmt lögum um bæturnar gátu þó aðeins þeir sem voru vistaðir sem börn átt rétt á bótum skýrslu um uppgjör bótanna var skilað um miðjan desember landssamtökin Þroskahjálp hafa lýst miklum vonbrigðum með að stjórnvöld hafi ekki lýst yfir vilja til að rannsaka öll vistheimili þar sem fötluð börn dvöldu

sömuleiðis þar sem fullorðnir dvöldu líkt og stjórnvöld eru hvött til að gera í skýrslunni um Kópavogshælið samkvæmt upplýsingum fréttastofu á eftir að skoða að minnsta kosti tuttugu vistheimili þar af sex þar sem vitað er til að börn hafi dvalið Þroskahjálp átti fund með forsætisráðherra á fimmtudaginn þar sem þessi mál voru til umfjöllunar Þroskahjálp kom á minn fund og

til mín erindi eins og kunnugt er og komið hefur fram í fjölmiðlum þá leggja þau mikla áherslu á að haldið verði áfram skoðun á meðferð fatlaðs fólks á vistheimilum sem rekin voru með leyfi hins opinbera út um land síðan hafa aðrir kostir líka verið ræddir í þessu og ég tók við þessu minnisblaði og mun auðvitað fara yfir þetta mál Bryndís Snæbjörnsdóttir formaður Þroskahjálpar sagði í samtali við fréttastofu í dag að krafan sé sú að þeir sem voru vistaðir sem börn á

tíma og Kópavogshælið var rekið fái sömu meðferð og þeir sem þar dvöldu annað sé brot á jafnræðisreglu þá verði að skoða sérstaklega málefni fullorðins fatlaðs fólks og hvernig sé hægt að koma til móts við það ekki sé verið að biðja um peninga heldur að viðurkennt verði að illa hafi verið farið með fólk á þessum árum í minnisblaði sem fulltrúar Þroskahjálpar afhentu Katrínu er sérstaklega minnst á mál Ólafs Hafsteins Einarssonar og annarra fatlaðra sem dvöldu á Bitru þar sem á sama tíma var rekið fangelsi Bryndís segir sérstaklega mikilvægt að skoða þá sögu í ljósi þess að því verkefni sem við lögðum af stað með er lokið

ný ákvörðun ef eitthvað frekara verður gert og ég sagði það nú fyrir jól aðspurð um þetta mál að það væri auðvitað líklegt

á vettvangi stjórnmálanna þannig að ég á auðvitað von á því að við tökum umræðu um það núna þegar þing kemur saman

kjaraviðræður þokast hægt segir talsmaður

stytting vinnuvikunnar var helsta umræðuefnið á samningafundi félagsins og Samtaka atvinnulífsins í dag þau félög sem ekki hafa vísað kjaradeilunni til sáttasemjara hafa fundað stíft í vikunni samtök atvinnulífsins hittu

Starfsgreinasambandsins í dag við erum að funda á laugardegi sem ég held að segi sína sögu

við iðnaðarmenn og munum halda áfram að hitta þann hóp í næstu viku það er mikið verk fyrir höndum og nú þurfum við að fara að ná arangri og það er verkefni næstu daga og

er ekki bjartsýnn á að samningar náist fyrir

hefur engin afstaða verið tekin til eins eða neins við höfum verið að ræða styttingu vinnuvikunnar sem er ein af kröfum okkar þessi atriði sem við

reyna að ýta áfram hjá okkur

ekkert rosalega hratt hjá okkur við erum að reyna að skerpa á þessum viðræðum til að ná því að semja innan janúarmánaðar og tryggja að

afturvirkni verði frá lokum síðasta samnings Kristján Þórður telur sóknarfæri í að semja

skemmri tíma eða til eins árs hann segir að viðræður um launakjör séu ekki hafin megináhersla

í kröfugerð iðnaðarmanna sé að tryggja að allir sem vinni í iðngreinum njóti sambærilegra kjara þar erum við að horfa á bilið svolítið svolítið

laun og launakjör þeirra eru oft á tíðum lægri heldur en okkar breskur hagfræðingur segir að Íslendingar ættu ekki að bíða með að stytta vinnuvikuna Íslendingar vinna einna lengst allra Evrópuþjóða sænskir karlar vinna flest verkalýðsfélögin telja styttingu vinnuvikunnar eitt að megin áhersluþáttum yfirstandandi kjaraviðræðna starfsævi Íslendinga er mun lengri en í löndunum sem við berum okkur saman við samkvæmt Hagstofu

íslenskir karlar vinna hátt í fjörutíu og níu ár og íslenskar konur um fjörutíu og fimm sænskir karlar vinna allt að sjö árum skemur eða fjörutíu og tvö ár og sænskar konur fjörutíu

ár til samanburðar eru íslenskir karlar rúmum áratug lengur á vinnumarkaði en karlar á e s b svæðinu og íslenskar konur um fimm árum lengur stjórnarmaður í Öldu félagi um sjálfbærni og lýðræði segir að það liggi ljóst fyrir að það sé hægt að stytta vinnuvikuna hér á landi og að hún sé ekki bundin við

nú vinna Íslendingar að meðaltali fjörutíu og fimm stundir á viku sem heild breskur hagfræðingur segir það ekki vafamál

að stytta eigi vinnuvikuna ekki

sem stóð á bílastæði úti á Granda tókst að koma sér út úr því þegar eldur blossaði upp í því seinni partinn í dag hjólhýsið er sem og bíll sem stóð við það við vitum ekki var maðurinn í einhverri hættu nei hann var búinn að koma sér út samkvæmt upplýsingum fréttastofu bjó maðurinn sem er sjómaður í hjólhýsinu sem virðist nýlegt

og einnig bíll sem stóð við það hvernig gekk að slökkva í þessu það gekk bara nokkuð vel hjá

nei

þið einhverja hugmynd um eldsupptök nei við höfum já það eru gaskútar en það var skrúfað fyrir þá og þeir sprungu ekki minnst þrjú létust í öflugri

í miðborg Parísar í dag tveir slökkviliðsmenn og spænsk kona fjörtíu og sjö til

af tíu alvarlega

í París á fjölförnu svæði hún var gríðarlega öflug svo öflug að byggingin hrundi að hluta sprengingin varð til þess að eldur kviknaði í nærliggjandi húsum rúður sprungu og bílar eyðilögðust slökkvilið var á leið á vettvang þegar sprenginin varð vegna tilkynningar um

mikill viðbúnaður er í París vegna mótmæla

níunda laugardaginn í röð á þriðja þúsund hafa særst í mótmælunum frá því þau hófust bæði úr röðum mótmælenda og lögreglu þá hafa á annað hundrað verið handtekin eftir langa bið voru Vaðlaheiðargöng opnuð formlega í dag Jón Þór Kristjánsson fréttamaður er við gangamunnan í Eyjafirði Jón Þór tóku margir þátt í hátíðarhöldunum

var að sprengja fyrir göngunum Eyjafjarðarmegin í júlí tvö þúsund og þrettán eftir um áratug af rökræðum og undirbúningi eins og alþjóð veit gekk ýmislegt á afturfótunum í byrjun febrúar tvö þúsund og fjórtán opnaðist vatnsæð og fjörutíu og sex gráðu heitt vatn lak inn hitinn var óbærilegur og var ákveðið að stöðva vinnu og hefjast handa Fnjóskadalsmegin

gekk ágætlega fram í apríl tvö þúsund og fimmtán þegar önnur sprunga opnaðist nú var það kalt vatn sem flæddi inn og í mun meira magni en áður göngin fylltust af vatni

dælur höfðu ekki undan og því þurfti að stöðva framkvæmdir ljóst var að viðlíka aðstæður höfðu aldrei skapast í gangnagerð á Íslandi smám saman tókst að heftainnstreymið og halda áfram en þó frekar hægt vegna erfiðra jarðlaga slegið var í gegn í apríl tvö þúsund og sautján frágangur að innan og utan verklokum seinkaði um tvö ár og fór kostnaður úr níu milljörðum upp í sautján Vaðlaheiðargöng voru opnuð fyrir umferð rétt fyrir jól og hófst gjaldtaka annan janúar göngin voru svo loksins

opnuð formlega í dag að viðstöddum fjölda fólks sem fagnaði þessari samgöngubót með ýmsum hætti göngin voru reyndar lokuð bílum að mestu en önnur umferð fékk að njóta sín keppt var í hjólreiðum fólk renndi sér á

hjólaskíðum og á annað hundrað manns tóku þátt í

alveg magnað sko það væri æðislegt að hafa þetta hitastig

þetta var æðislegt og fyrir þá sem höfðu ekki fundið hreyfingu við hæfi þá var

í útskoti ganganna í fjörutíu stiga hita alveg tjúllað geggjuð stemming ógeðslega erfitt og ógeðslega heitt en bara geggjað þá gafst gestum færi á að skoða göngin og fræðast til dæmis um kalda og heita vatnið sem framkvæmdin færði upp á yfirborðið svo var formleg vígsla ávörp og samsöngur

sem var vel við hæfi klippt var á borðann klukkan fjögur um það sáu Hólmfríður Ásgeirsdóttir níutíu og tveggja ára og búsett á Svalbarðsströnd og Friðrik

sem verður hundrað ára í sumar og er elsti íbúi Þingeyjarsveitar hvernig líst þér á nýju göngin

fór einu sinni í gegn áttir þú von á því að sjá þessi göng verða að veruleika já ég var nú farinn að vona

gengi hægt félagar í bílaklúbbs Akureyrar fengu svo að keyra fyrstir í gegn að vígslu lokinni

það var líf og fjör hér í allan dag

það geta fylgt því kostir

átján ára Sádi arabísk stúlka sem flúði frá fjölskyldu sinni hefur fengið hæli í Kanada var stöðvuð á flugvellinum í Bangkok á mánudag á leið sinni til Ástralíu hún kvaðst vera að flýja fjölskyldu sína og óttast um líf sitt vegna þess að hún hefði snúið baki við íslam fékk aðstoð hjá Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna

eftir að hafa kallað á hjálp í gegnum samfélagsmiðla kanadísk

utanríkisráðherra Kanada tók á móti stúlkunni á flugvellinum í Toronto fyrr í dag og bauð hana velkomna til landsins

í öllum stærðum og gerðum voru sýnd á nýrri sýningu í Ásmundarsal í dag hljóðmaður og ljósamaður sýningarinnar hafa báðir annað hvort gefið líffæri eða

þegið tilefni sýningarinnar eru ný lög á Íslandi um að allir landsmenn verða

sem tók gildi um

árlega þarfnast tuttugu og fimm til þrjátíu sjúklingar líffæra ígræðslu á Íslandi og þeim hefur fjölgað á undanförnum árum einn af aðstandendum og hönnuðum sýningarinnar segir vonast til

breyst svo mikið og fólk er opnara ég nefndi þetta við

fólkið hér og þær tóku gríðarlega vel í þetta síðar slóst

í hópinn og þá fór boltinn að rúlla inn komu og Kristján Kristjánsson ljósahönnuður hann er semsagt nýrnarþegi öll líffærin eru

aðferðin við að munnblása gler hefur ekkert breyst í hundruði ára verkin á sýningunni kröfðust að þriggja blásara samtímis heilbrigðisráðherra opnaði sýninguna í dag með landlækni sem fagnar sýningunni ég held við séum ágætlega meðvituð en það er auðvitað alltaf hægt að gera betur og sérsatklega skemmtilegt hérna að vekja athygli barna á líffærum og fræða þau og þá að veðri eftir einmuna hlýindi að undanförnu hefur veturinn minnt á sig í dag með snjókomu víða um land fyrir að veður næstu daga verði meira í takt við árstímann og úrkoma

veðurfræðingur fer yfir horfurnar að

íþróttafréttum þá ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað verður

við höldum til Þýskalands þar sem íslenska karlalandsliðið í handbolta er að jafna sig eftir tap fyrir Króötum í gær og undirbúa sig fyrir leik gegn Spánverjum á morgun við hittum á markvörð spænska landsliðsins sem segir Aron Pálmarsson erfiðan viðureignar og við skoðum líka gengi annarra Íslendinga á h m Arons Kristjánssonar með Barein og Patreks Jóhannessonar sem lenti í óvæntri stöðu með Austurríki í dag tafir eru á launagreiðslum til starfsfólks bandaríska sendiráðsins á Íslandi vegna deilna Bandaríkjaforseta og þingsins um fjárlög um átta hundruð þúsund manns fengu ekki laun á fyrsta útborgunardegi ársins mikið tjón varð á Granda í Reykjavík seinni partinn í dag þegar nýlegt hjólhýsi og bíll brann til kaldra kola maður sem var inni í hjólhýsinu þegar eldurinn kom upp slapp ómeiddur íslenskir karlar vinna um áratug lengur en karlar á e s b svæðinu breskur hagfræðingur telur íslenskt samfélag nógu sterkt til að hægt sé að stytta vinnuvikuna hér þegar í stað fjölmenni var við opnun Vaðlaheiðarganga

honum líst ágætlega á göngin þótt framkvæmdir hafi gengið hægt andardráttur hjartsláttur og risa gler augu voru á meðal þess sem gestir fengu að upplifa á sýningunni líffæri í Ásmundarsal í dag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

í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og